Të dyjat m'pëlqejnë, po t'omlat i ha zakonisht mas drekës. Kom qejf pak cokolladë ose n'qoftë se kom edhe naj omëlsinë, pse jo. Kurse kto t'gjelptat i preferoj natën me ni gotë venë ose dy, tu kqyr naj film ose edhe naj emision interesant që shfaqet në atë moment n'televizior.